Pues jedun i'ixëch ëch më yë ka'a mynëyën, yë dun yoyë mëk nëkë pyëp, na'an yë dun pakyë pyëp tyëpxë, y mayë odyëkam yobyë odyëkamyat yë bi'i tu'uk yë bi'i dun jëntëm odyëkam yobyë.